So leydi ndii fuu ndiyan mutnii ɗun, ko annabii Nuuhun waɗi koo tan. Moƴƴinde laana, yimɓe ɓee ngona ley muuɗun, timmi. Sabi so wanaa laana maa batoo. <hesitation> Fay aawion ana hasindinii e leydi ndii non, waawaaa heddaade kañun duu dow too tan non. Nden non kañun tan waawi reende yimɓe.